kuku antambua mfugaji mfugaji wako, <hesitation> wata pia ammanya mfugaji wake, njiwa pia ammanyama mfugaji Yake na waukamle Tanga nguku ukam ukamma ukammapemba pamma pam <noise> ukamujanga nguku yoeza akeza ada mabapemba, nguku amanya nyumba agwenayo, aga nyumba aimanya, hata akaiza haaya hata aka- akaenda kuda shule kuda lakini akawie akaongoza mwenye nyumba agwenayo nguku aingia anyumbani mwao, agoma kila ukweo akienda ku- kucheza huko lakini haza nyumba yao. Faida ya utule nguku tamsh tamshkuu tabanyama, nyama ya nguku, nyama ya wata, nyama ya jiwa, zese hizo ta zida, taziunga vitana sana, chuuzi mchuuzi mzito. wizokuwangu wa ada wansifu wasema bi aah waau kumbe wadaha kuunga mchuzi kamlanguku kama hivii, mchuzi umwie unuu haa!! kioi bana tichinjie mtuhu eeh nguku, tide, mama chuzi wa nguku umwie, chuzi wa nguku wa tama <noise>